Argentina ko jae guɨnoe independencia jaeko españa gui jaeko mil ochociento diesiseis jaema jae kua oiko tei yavai tei teko kua <hesitation> arire rupi, ereiko siglo veinte rupi jae reta omo omo apo ye opa yema oikavi reta jaema jukurai jae reta <hesitation> añae kua ara rupi jaeko ivaire reta pe, iyuvanga reta pe jeia